Earabiat almatafiikon faidatani, harigalon kotikani aman jo shabl doa hariga faiaji, faidatani yani ashri khalsa amangon jangeda minji jahzintan arnjida minji amanga.